Ma ko ipuere vaera oyeapo mbƚyape pan yae supeva ñane rëtape esa jayaeko yaikuata mbae mbaeko yaitƚ ñai pƚpeva mbaenunga ninga ndieko yamboyea ñanoiva jayaeko jengätu kavi yaeta esa mbaetƚko iru rupi oyeapo yae kua mbƚyape mbaetƚko yaikua mbae mbae ndie omboyea jaeramo mako ikavi ñane rëtape oyeapo